binatang yang paling idataiti manege okia tomo manga jou meiya lo duru manga dagi wo rasa uwa dokamaka jo jo suwutoka de wo perhatikan uwa dokamakali jo suwutoka nako binatang yang paling ilambat manege okia o kura kura karna kura kura mane manga manga manga jou manga jou joata lo manga dagi maga dagi ma lambat tero de kajo toko keika naga padahal manga jou joata manege lo manga lambat.